Ewa aminay aty leroa, kapila anay aty, izy io zany misy kapila patso zay: kapika patso izy zany: hitanao kôfa la famille zany misy tonga anaty trano reny? _x000D_ Efa hainao laolo maro tendan-kanina donc mila kapila patso bavabavata reny raha io amzay omby tsara <hesitation> i ty vary laninjareo izy io mis- misy laolo reo lavaka maty mahalany, kabaka maty sady mahalany vary, mila atao bavabavata zany e! _x000D_ Io ndreka efa zay hein! efa hainao zay ein efa hainao zay vitsivitsy reny mampiasa kapila duralex reny zay; reny kelikely reny defa kiasy to!